S'o l'é da beive coscì sensa ninte preferiscio o cafè, o me gusta de ciù, o me tio sciù o cheu. Pe contra se devo fâ menda, o tè con doî bescheutti o me fa pro.